Ahay a madagascar atoy efa zatsy anay tapaky jiro zao tsy raha fa mahataitsy anay zao ka la i ahay aperinasa eo ignytapakay ny jiro, aa haa la ko ome tsingy ahay fa da tsis inonino afaka ataonay e! ahay sarotsy vo mahazo jiro zao, sarotsy vo mana groupe tsis inonino ataonay laha tsy mividy la bougie.